د دوه زره شل کال هم د کرونا کال و دا ویروس نور هم زور واخیستی. دا کال ما پر کور تیر کئ. په دې کال کې هم نړیوال سفرونه ډېر کم سول او د سفر د پاره د کرونا د وایرس واکسن جبري و. دولتونو دا جبري کړل چې هر څوک باید واکسین وکړي. که څه هم واکسین په صحح توګه نه و جوړ سوی خو دولتونو د هغو اخیستل اجباري کړل. حتا بې واکسینه خلګ په وظیفو کې نه نیول کیدل.